Tanyene unam emi ekwudde umen oduñde ma owu kúfọk niyin iboboe inyeme, den unem emà ech umen ekemede utin ìko unoe emjé ẹkijo, ntak emi enye ekipde ikọ emi owu omi ohodee edi, <hesitation> imenyene unam emi ekwudde unen, unen emi odun ma owu kúfọk, ini emi enye ọduñde ma owu kúfọk, ana enye odiọñọ fin, mi emi ofo akade okanoe udià enyene enyin emi ofo ukwudde mmo enyene nte ofo usañade ukụnde kpukpru ini ofo akade ndinoe ucha, enye odiọñọ kíni kìud ekedechi emije ekedde owu ovo esinode mmo udìa ọdukde edi, imo ọdiọñõ ke owu oro ada udìa edi ukuud mmo enyiñ oro ini oro, efuri efuri mmo efeñe edi, ofo ono mmo udia, ono mmo mmoñ emi mmo onwoñde inyene emi idem museñke, oto ono mmo ihọk emi anamde idem ọsọñ, unen emi ekekip iko Epk enye udi unam emi ọduñde ma owu nífek ana uñye ọdiọñọ im ofo odukdi ma ini emi ofo ọwọrẹdẹ. Ini emi biọñ ọdọnde mmo ini emi ofo edide udino mmo udià mmo ọdiọñọ, ini emi biọñ ọdọñde mmo enyene nta mmo inamde mkpo enyene nte mmo inamde mkpo mmo idude uwem ofi ọdiọñọ kímen emi biọño ọdọñ, ofo ọdiọñọ kímen emì mmon ọdọñ, uduk uka ndìno mmo udia, mmo amak mmo ọdiọñọ efuri efuri mmo ọdiọñọ fin ini emi ofo- edide ma nyi iko mfo, <hesitation> unen emi ọdiọñọ siak enye ọduñ ma ofo kufọk enye anam kpukpru mkpa ma ofo <hesitation> enye anam kpukpru mkpo ma. Ofo, nte ofo odude uwem ma nte enye odude uwem ofo ọmọdioñe ini emi idem abiakde e ofo ọmọdioñe ini enà biọñ ọdọñde e ofo omọdiọñọ, ini emi ofo anamide kpukpru mme mkpo emi, mmo ọdiọñọ fin mmo ọdiọñọ fìn mfan mfan ikekud fin edide ko, mma ọdiọñọ mme emeda udia edi, mukamake udia o makama mmoñ edi, efuri efuri mmo ana efeñe edi, edim dara fin ediyọkhọ fin. Kidem enem esid ma ofo, siak mmo ọdiọñọ kini emi ofo ediedi kada eti mkpo edi, umen oro edi, edu umem mmo edi oro siak mmo edude ma omu kúfok, se mmo emamde mmo edi ufan nwyin, nwyin idi ufan mmo ntak oro anam nwyin isidu ma mmo.